मि एक दिन मा लगभग तीस से चालीस मिनट खाणू खाण मा लगांदू छौ अर पूरा हप्ता मा लगभग हिसाब से तीन से चार घंटा खाणू खाण मा लगांदू ।होलू।